אלא כאן מומכן נבדל חאג׳ה וחדה פלאמצ׳י דיאלי נכתאר נכון אכת׳ר מוג׳תהד פי צע׳רי, ועלאש? חית אלתעלים הו אלמפתאח דיאל בזאף דיאל אלחואיג׳ פלאחיאת, וכאן מומכן נكون וצלת לחואיג׳ כְּבאר פלאעמר דיאלי. מאשי ננדם, ולאכן תעלמת בּלי אלווקת מוהם בזאף, וכל לחְטה ח׳סנא נסתע׳לוהא באש נבנִי מסטקבל חסן.